Ne wa' kintij este, este pollo asi e <hesitation> frito kb'an ruk'aceite e este <hesitation> kya'qaj e saq rwooch ya kpetik wu preparación chu wu e <hesitation> wu kb'an preparar ixoq lo ke es este jun takito ruk' saq rwooch i kya'qaaj aciete e vegetal para, para chimo xtiktij i este ki'nloq'leej o puede ser sub' porke sub' unos dos tres cuatro pues ya kinloq'asi jun quetzaal o k'eeb'quetzaal.